Waawande ndiyam ɗun ɓuranikan illa e yiite. Ndiyam huunde fuu ana ley mun, huunde fuu e ndiyam wuuri. ndeen non ko muuyiɗaa moƴƴinde fuu aɗa waawi moƴƴinirde ndiyam. Aɗa waawi wuurde e ndiyam huunde fuf. <hesitation> Ɗun nii, banngal ndiyan kaa hono mun walaa. <hesitation> Ko wuuri fuu e ndiyan ƴuwi.